في شبابيك كتيرة جوة في البيت يعني مثلا حوالي ستة وفي بلكونة وشباك في الصالة وشباكين في اوضة من الاوض وشباك في الاوضة التانية وشباك في الاوضة التالتة يعني حوالي كذا شباك وممكن في أماكن يفتحوا فيها شباك كمان.